<hesitation> Ny a, hagnina telo matetika lafobe aminà hotel zao a de pizza a, eo ho eo amin'ny vingt mille ariary a, vingt cinq mille ariary akeo vidiny de akeo koa vary sy vary mbana ro, akeo amin'ny six mille ariary de quinze mille ariary akeo vidiny, de akeo koa gateau a, gateau a manomboka amin'ny dix mille ariary a cinquante mille ariary akeo a vidiny.